Korat ba saw khe kaisa bwfang wafang ramani manwui tei kwbangma rajakmung ni mung bai bazar o manthogo jemon hand saw hacksaw coping saw circular saw jig saw table saw reciprocating saw tei chain saw. Hand saw ba yakni korat no chikon mikon bwfanf wafang no rayui mano tei hacksaw no khe sorb a plastic pipe no rayui mano. Coping saw bai khe kath ba plastic no kokoi khai rayui mano tei circular saw no khe dati dati tei sujakhe ranani bagwui salmjago. Jigsaw saw bai khe kiting kokoi khai tei table saw baikhe suja khai rayui mano. Chain saw bai khe kotor bwfang no rana bagwui swlamjago.